Ny dago sy ny akalo ireo zany fitotoa ka ny fampesa azy ny dango raha lavalava zay io misy trobaky ngal-ampovoany eo da gnakalo, hazo lavalava avao koa i io da io ny fanotoa da atao anty dango ao ny rah hototoa daazoboky i akalo igny da totoy ao!